mtsi- mtsigi c̲h̲ixkwaꞌ xgixtuꞌ skin yu o lo yag deꞌl kon pegadc̲h̲o nak ga xgu man xgixtuꞌ man lo lo yag gana siaꞌka ic̲h̲ë man knu, xguxgeg ic̲h̲ë x̱enc̲h̲ ic̲h̲ë mxil ic̲h̲ë xiab lo knu c̲h̲ow, xiab lo knu c̲h̲ak, lëꞌ man kënëꞌdlaga, ga xnaꞌs man man knu c̲h̲ow man, xka xka nak mtsigi xgu man xgixtuꞌ man par xnaꞌs man man c̲h̲ow man, xnusa xnusa xnusa nak man o gakga sdze man kënëꞌd man dele xiab mxil gax kwa knu xnusa xnaꞌs man mxil lëꞌ siala man lo xgixtuꞌ manga, xkakga nguxgeg dele ba kë skin yu gax kë man, lo xgixtuꞌ man lëꞌ nguxgeg sia xbig kwa knu xnusa xia man xienaꞌs man este nguxgeg c̲h̲ow man. <noise>